Ñy fomba ahazoako nama malaky lafa zaho ro mandeha lia raike: -Ataoko Ñy fomba hiresahako amin'olo'oñe. Laha rahay ro lala raike hampivolañiko'ie, hañontaneako, miehehy avao aho lafa tojik'olo, tsy miavoñavo ro tsy miimontsomontso, mindrotsindrotsy.